أحب دايمًا أتكلم عن التكنولوجيا والابتكارات اليديدة، لأنها تفتح لنا آفاق جديدة وتغير حياتنا للأحسن. بعد، أستمتع بالحديث عن الكتب والروايات، لأن القراءة تاخذني لعوالم مختلفة وتزيد من معرفتي. والسفر والثقافات المختلفة موضوع ثاني يحمسني، لأن اكتشاف أماكن جديدة وتجارب مختلفة يثري حياتي. وأخيرًا، أحب أتكلم عن الأهداف والطموحات، لأن مشاركة الأحلام والخطط مع الآخرين يعطيني دافع وإلهام لتحقيقها.